Бар зидди буллинг бояд дар мактаб муҳити боварӣ ва эҳтиром эҷод карда шавад. Муаллимон бояд аломатҳои буллингро шиносанд ва фавран чора андешанд. Духтарону писаронро бояд омӯзонд, ки ба якдигар бо меҳрубонӣ муносибат кунанд. Ба кӯдакони осебдида дастгирии равонӣ бояд расонида шавад. Ҳамкорӣ бо волидон низ нақши муҳим мебозад.